Sa'ire ko mi yaara duniyaaru campi nder dabbaaji mbolwooɗi, mi hultorai, amma ekkitaɗi demle ko me wawaa, ngam ɓe ngurtina hore maaji daga ton